उसने तुझे चाहे कुक्स भी बोला होगा ना तो अगर मुझे पता चल गया होगा ना तो फिर देख लेना।